Ten̈a mendrik'izy io alafôsan̈y fôtiny rô mitsabo izy en̈y in̈y kony e kômansy maraindrain̈y be reo efa midiny en̈y mandeha <hesitation> manambôtra tsabondreo io mitady angre mila angre natiorely kà reo anan̈aovan̈a izy fa tsy raiky simisimika àby in̈y. Zay maha avy izy mendriky izy kô fa lafo avy eo amy toeran̈a misy reo tsy raha amy toeran̈a marin̈irin̈y oe amy vily fa ambanivolo be àby an̈y.